Laha manahaky ahy aloha trobo antanin'olo zay any: ny hevitry hitako zany, lafa misizisiziky olo aho de miarahaba olo, de anotaniako i bakeo hoe aia le toera manao anizao manao anizao toy. De lafa ambarany zany igny, janjinoko soa, lafa tsy mazava amiko i, tonga de volaniko hoe tarito any le zaho fa tsy haiko ty manany.